والله أشوف أن المسافة اللي أقدر أمشيها في يوم واحد تعتمد على عدة عوامل مثل الطقس والحالة الصحية لكن بشكل عام أقدر أمشي حوالي خمسة عشر إلى عشرين كيلو متر، إذا كان الجو مزين ومشيت بسرعة ممكن أزيد المسافة بس أهم شي إني أكون مرتاح وأخذ فترات راحة، المشي ممتع ويعطيك طاقة وحيوية عشان كدا أحب المشي.